Kwtwui no kuruk tei khejoor bwtwui ni swnamjago tei aro o calorie belai kwbangma tongo. Kwtwui no abo baade bo labo chemical bai bo swnamwui mano tei aro o calorie belai kom. Amtwui swnamjak kwtwui o calorie kom wngma bai chini sakni bagwui belai kaham. O kwtwui diabetes ongjak borok rok ni bagwui belai kaham tei abo chakhe bowa bo sokya. O kwtwui no kuruk bai khejoor bwtwui bai swlamjak ni sai kwbangma jora ni bagwui tonwui mano. Phiaba labo swlamjak kwtwui raidatwui chaya wngkhe chini bohokni hozom khai mano derarwui mano. Sakno samlogwui chaya khe abo chamani abbas wngwui thanai. Paithago chwng sai mano je abo kainwui kwtwui ni kaham tei hamya bo tongo hinoi.